نختار انو يكونو عندي عشرين خو و اخت علخاطر هكاك بش تولي بيئة فيها برشا تنوع برشا اخوة بش يولي ديما فما شكون يعاونك مفماش برشا عبد يحس روحو وحدو فما شكون معاك فالفرحة فما شكون معاك فلحزن و تنجم تتعلم من تجاربهم و يوقفو معاك مايخليوكش وحدك و تولي ديما فما دعم